E nder tilmatirmeɗen ko wi'ete fulawa, ko a waten e nder gure meɗen, malla ko tawa e nder gure meɗen, nyellemun nandi, bujan muɗum nandi e bujam jarowa ndiyam. A andi jarowa ndiyam wadu ha e wodi bulafre, e wodi boɗere, huɗa hoccere. Miɗo mija tokkata nange kan ɓuri nandugo ɗum, e wodi ɗum fulawel go e we tokkata nange.